Ny karazagna satroka fantako izao a: dia misy satroka <hesitation> kepakepaka, dia misy satroka kôbohay a, dia misy kasikety a, dia misy satro-bory. Dia rehefa ireny satroka kepakepaka izy a dia ilay findesina amin'ny masoandro miaro amin'ilay masoandro iny. Raha vao sarotra bory kosa izy dia <hesitation> andesinao amin'ny <hesitation> malomalok'andro iny. Dia kasikety moa <hesitation> mitovy amin'ny kepakepaka lahateo mia- miaro amin'ny masoandro.